Kalau kite dapat daging korban. lebaran haji setiap lebaran haji, dapet daging korban. Kite emang nggak punya kulkas, kite taruh itu daging kite, digantung di steger, di paku, diiket itu daging. Tapi dagingnya jangan sampai kena air, kalau kena air bau. Terus kalau jangan dipapain, itu daging kite taruh aja, kalau kite mau masak itu kite ambil, iris dagingnye gitu. Biar nggak kena air, biar lama, kalau nggak kena air nggak busuk tuh daging. Kalau kena air aja deh, ciprat kena air sedikit aja, bau itu daging, bangke baunya jadinya.